हाय, अशी काय निस्त्यका असत जी आपल्या गेल्या कूडिचो भाग परतून तयार करपाक शकतात, जशी की स्टारफिश, लॉबस्टर। ही ताक तेंच्या सायमिक देखरेखीचो एक भाग असता। ही एक अशी क्षमता जी चडशा जीवांक असल्य <hesitation> होमिओस्टॅटिक आणि दुरुस्ती यंत्राण च्या भायर ची असता, आणि त जखमेचो उपचार सुधा करतात।